<hesitation> edaira <hesitation> edaira samaka ay dulil, samaroda in ingir kabkan, batahi gon dulikes safara ju safarinana batahi sokotikan kabnamie girai gon shetail kabkan ajwra.